L’elicottiru mi fa pinsari a tanti cosi. L’elicottiru chi porta l’acqua p’astutari lu focu nta lu voscu. L’elicottiru chi porta un malatu d’urgenza nta lu spitali. L’elicottiru di li guardii chi cercanu qualcunu o cuntrollanu a qualchi banna. L’elicottiru dicemu ca è utili pi fari li cosa cu prescia, quannu c’è picca tempu e servi curriri.